افضل السفر بالسيارة لانها يعني السفر البري بالسيارة يكون مريح وتكون يعني تمشي بوتيرتك الخاصة وعلى الطريق الي تفضله ويعني تكون مع نفسك افضل من القطار اذا يكون لازم تسافر مع الركاب والسياق هو الي يقولكم فلا السيارة افضل